komiði sæl og verið velkomin í

í þættinum í kvöld fáum við að heyra hvað fólki finnst um framlag Íslands í Eurovision fjöllum um bólusetningar við mislingum kíkjum í stórafmæli til og fáum umfjöllun um

uppáhaldsbók í krakka

framlag Íslands í Eurovision í ár hefur varla farið fram hjá neinum enda ögrandi og umdeilt hljómsveitin hatari hefur gagnrýnt framferði

Palestínumönnum og sumt fólk óttast jafnvel að Íslandi verði vísað úr keppninni ef hljómsveitin notar hana undir pólitískan boðskap

á Austurlandi kannaði hvaða fólki finnst við erum hér á Egilsstöðum að taka viðtöl við fólk á förnum vegi um lagið hatrið mun sigra og hljómsveitina hvort þau eigi að fara með pólitískan boðskap til Ísraels mér finnst það flott lag verð ég að segja finnst þér að

ætti að fara með pólitískan boðskap til Ísraels nei þeir mættu alveg sleppa því þeir mega bara halda sjarmanum eins og lagið sjálft er

áróður öðruvísi

ætti að fara með pólitískan boðskap til Ísraels af hverju ekki það er bara í góðu lagi já já það er allt í lagi nei en hvað finnst þér um lagið það er svolítið sérstakt eins og ég sagði áðan ekki skemmtilegt lag en ég held samt að það sé alveg sama hvað við sendum þarna út

ætti að fara með pólitískan boðskap til Ísraels heilsugæslur landsins leggja nú mikla áherslu á að bólusetja börn í ungbarnavernd og börn sem eru sex til átján mánaða við mislingum bólusetningar stóðu yfir um helgina og gengu mjög vel næstum þrjú þúsund skammtar af bóluefni hafa verið notaðir á

heilsugæslustöðvum á innan við viku bólusetningarátak var sett af stað þegar fyrirmæli bárust frá sóttvarnalækni á föstudaginn þá höfðu fimm smitast af mislingum fullorðnum sem hafa ekki

fengið mislinga og eru er ráðlagt að bíða þangað til meira bóluefni berst ekkert nýtt

fagnaði sextíu ára afmæli um helgina þótt hún hafi verið vinsæl hjá krökkum í gegnum tíðina hefur hún líka verið gagnrýnd Roberts var fyrst kynnt til sögunnar á níunda mars árið nítján hundruð fimmtíu og níu hún heitir eftir dóttur konunnar sem bjó hana til eftir að hafa fylgst með leikjum dóttur sinnar varð fljótt eitt vinsælasta leikfang í heimi og Ísland var þar engin undantekning margir hafa sagt að sé ekki góð fyrirmynd fyrir ungar stúlkur með breyttum tímum hefur orðið mun fjölbreyttari í tilefni af stórafmælinu eru svo tuttugu nýjar dúkkur væntanlegar en fyrirmyndir þeirra eru konur á borð við

ég heiti Sunneva Kristín Guðjónsdóttir og ég níu ára gömul og ég ætla að segja ykkur frá

minni sem er Hrói bjargar jólunum getur þú lýst bókinni í þremur lýsingarorðum hún er mjög fyndin og og já hún er mjög svona skrítin um hvað er hún hún er

að Rúdolf er með flensu og getur þess vegna ekki verið með jólasveininum að deila út gjöfum hundur sem getur bjargað jólunum og það er Hrói ertu búin að lesa hana oft ég er að lesa hana í þriðja skiptið áttu einhverja

í bókinni ég

ekki alveg það gætu verið tvær persónur sem eru mjög líkar það eru mikið gekk yfir Los Angeles í Bandaríkjunum í síðustu viku himinninn fylltist af eldingum og